La kúxen re juⱥⱥ’ rá e nɇɇ <hesitation> ere iⱥⱥ’ra köö xiñǿ’ o re iⱥⱥ’ra ‘laa kää dxáa nⱥⱥ’ re kuɇra bíi ‘nⱥ’ nɇɇ re‘nⱥⱥ’ ra jmí lɇ ee li iⱥⱥ’ jö xiro e e e <hesitation> tacuanta ere re jñǿǿ ra iⱥ’ uɇ jö tua jia’ li iⱥⱥ’ dxǿ ´laa jö nⱥ’ re‘nⱥⱥ’ ra e jmíi’ re lɇ li kiaa dxǿ ba ‘laa jö la ku xen ‘laa <hesitation> nɇɇ ‘laa ‘laa ‘laa guóo’ ‘laa ere lɇ ´mⱥⱥ ‘laa, e ñǿ ba íi ‘laa jötu relí juó ere iⱥⱥ’ra kia’ köö labii kie’ ‘ná’ xa köö bii kieera re juⱥⱥ’ rá ejyn dsira e juⱥⱥ’ kiebara ere iⱥⱥ’ra köö xiñǿ’ köö dxaa kiéera.